Mi waɗataa jaɓde toɓɓere hokkuɓe ngal ndon heɓa kuugal toɓɓere weather. Ko nde o waawataa waawi sabbude nguurndam maɓɓe ko jokkondirɗe e ngal sabu o waawataa waɗude nguurndam goɗɗe